कोई बाहरी देश में अकेले यात्रा करबो थोड़ो चुनौती पूरन हुई सकत है। लकिन कुछ सावधानियन और तैयारियन से अधिक सुरक्षित और सुखद यात्रा बनाई जा सकत है। सबसे पहिले यात्रा से पहिले उस देश के बारे में जानकारी जुटाइबो बहुत महत्वपूर्ण होत है। इससे हुन के सामान्य कानून और रीति रिवाज और विशेष सुरक्षा समस्यायों के बारे में जानकारी शामिल होत है। यात्रा के दौरान अपनी पहचान और दस्तावेजन को सुरक्षित रखबो चाहिए। जैसे पासपोर्ट वीज़ा और महत्वपूर्ण संपर्क नंबरण की प्रतिया बनाई के राखन चाहिए। साथ ही स्मार्ट फोन में बिल्कुल लोकल आपातकाल सेवाओ को नंबर एमएनसी का संपर्क नंबर और कई भी जानकारी राखन चाहिए। एखे अलावा अकेले यात्रा करत समै अपने आस पास के वातावरण को ध्यान राखन चाहिए और हमेशा भीड़ भड़ बाले स्थानन में रहन चाहिए। अगर आप रात के समय बाहर निकालत है तो ज्यादातर सुनसान और अंधेरे इलाकन से बचे। स्थानीय परिवहन को इस्तेमाल करवे के बजाय सुरक्षित और मान्यता प्राप्त कैब या रूट शेयरिंग सेवाओ को उपयोग करे। अपने मित्रन और परिवार के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहे और अपने यात्रा की स्थिति उनके साथ साझा करे।